Tomina bo dumo te tombo <noise> beleri dumo tombo konte ibibari be dumo ane ibi dumo ibidumo te tombo ine te anibo ye dawa oki bari be dumo, ibi dumk te tombo iyeri kuma i tombo eri kuma, ane bate i tombo erikuma i inbo sin te, ene bara te i saki kuma i iwari telemai, i ye ke ye sin ye, ye ke ibiokuma oru ton ibi bra sime oko seini te dumo bra i mie kon kuma tomi i ke yesin te i meni piki moku baralala dumo te ye bo ofori bo a dumo baralala dumo kon be-e tomi bari i ke ye sinya ana ibi dumo mate erebo bo wa biye be dumo ane erebo ama-abo ane ba-a kuma a sakiba a abwo sikiriba ibica-ongono a siki te teke fama te pakabo kuma a mu oto so abu sikiriba, a bu sikiri fam te a bu telemate pakabo bo aye soi anga mu, mu anju me ofin, wari kpo ofin, etela-a ogbo ofin, anganagana ofin te ibiokumma a dumo me kon okome ke angumegba angamengba mie fiafia ma fam kuma ani tre me a wari so te mu minj biri, minji biri te paka bo te ibi kapa oki te ke swa te sime. Tomi ye mie anga goge-e ina sin kuma amukuma krakra me bo ane a sewe̱re̱. Awa bo ma awome bra lalai ye so krakra me minbo ye ye sin mi bo yeye sin a awome ma a gboribo sok ba gboribo so piriya a ina kpeki te anga apu ma bo a gborubo so ba gborubo so piriya, krakra bra ane a ke ye dugai, ani krakra dumo me miete wari bio-o polo bio o amame bio i ye mie <noise> kuma ane erebo ma emi kuma meme mie sime biya, a ofori kiri kiri yeme mie sime ba ke elekima saira, gborusaki gbori anga miem ani kuma mi wari bo apu ma gbori erebo ane wari me sime te saki mengba mina eresime ameiyi kro saki goge-e ani ke turoko tarie bo gboribiri la saki ina waribe gbori tubo oyibo sime wa te dokiye ye meni mi erebo ma ke paka jein anga mu, eresime ane baka me bo a bari ofori tte bari sime te ereme sima-a ye i mu ye me a aminapu ma ini inete legite yeme miete ani kraakra-a anju i saki kamna ye bo ofori ayi ani kiri na kiri na kini be-en yea ingbe mi erebo ma emi nakra ani mie sime bia, ane o, ibitembo. Mi gboru ye me te a ofori-ye ingegeri mina apu ma ini inate ina bu kobrite ye me miete ani ibiga gbala-gbala mi bra me ibiya mi erebo ma emi kuma mingbe mi ye me ani mie sime biuga ani meni miete kiri na kirina. Erebo ma ofori ye me weni mengba goge-e meni lekiri mineso a ofori ane o ibi dumo. Ane aye miebra a ke ye mie bra wari bio, a ke ye miebra ama bio, jasaki ama bio ye mie kuma i bari mu a sin bo a saki yana-a so inbe-em diki a pasisi a bukruma te bo ane aye mie bra gbala inimi were mineso a krakra me ingegeri ane a dugo bare a bo kuma ane me munju me bo kinibu bo kue-ye so a ke ekwen te ani inbo bu akubia bra animi we̱re̱, <hesitation> yesima bai bi so a dugobia anju me bo kirina-kiri na kini ye simaba te a beba ehh ehh. So ana ibi dumo ane ani ibiye mineso tumbo kon. Ani kuma i piki ana ibi dumo ma koma troko-troko mue bebe-e iyeriwa minise i piki miete tomi i bubu mininiyania, temi ibubu minini yanai ani enete ani ibi dumo ma inete ibi munu bo i piriba, i ye miete, ye miete ani erebo ma bo ṉ ane erebo ma a bote i̱i̱ a bo aribo kuma a inete krakra mieba a ofori go te munju mie kele ke okon te, mingba a emi namina saki mengba saki mengba tomi i ke go dugai saki mengba tomi i ke go dugai ane ibi dumo te i kon ye. I kini kun we̱re̱ i bu iderima we̱re̱ i ye mie bra goge-e bu iderima bra, iye mie bra goge-e kun bra bo, saki mengba goge-e i tomi sien, i tomi na derie i tomi na biobalai, i toru furuke saki ofori.

I wari bio ane iyemi ye etela tomi iyerim be-e ane iya goye pak abom. Etela tomi feari anga bo iyerim be-e ani iye gote ani ju me mu-um i ani ju mou bo gberiye mie be-e gberie mieba ane i go te paka boye ane oferi gbala-gbala otela ogbo moku yeri i pembe bo ma a mie korina mu te bote-e iwari me troke a legi anga a sakiyara iwari me bio i ogigo me bo ane asimei, ke go te oko beriye gboribo so bo bema mineso meme wa meme bel ema saki ma ereba ma a emi aro fori. Ane eresin ye mie kuma tomi bai mine o mu ibim ta sin ibrim ta sin te a bo meme bo a inete dugo bare pa pakaba, meme bo a inete mie bariye pa pakaba okome ani bra be ibi dumo me ana ni bi biye tombo kon na ibi bu derima bu kun tomi kun i ibu kun-e saki i piki japu kun-e japu ani te ina bu kun-a, erebo ama-abo pakaboba kuma bra lala bra ke ye birite paka bo kun ani bo ofori, bu jirima bra ane me i iwari so bujiri mai, iyeri i bujiriya kuma, kalabari be-em furubo bujiriya-a o aminapu bu ane jirie i ibu me kpain ma te pakabo kuma iyeri so ibiobelai, iyana pu so biobelai i awome so biobelai, ina paka bo apu so biobelai, meni okar te iye bra a bo te-o a brebre, but ami oko sima-a ibi bra ke dumo kon, kun ke tomi prite ibu kun piki tomi kun te piki ibu belema ane ani simeri bra ane ana bra bo dumo ma ane ibi dumo te tombo dawa te okite ke ye mie na ibi dumo bra.